In kakaodda kuu ni ja rabanito yuka kaka’atuda yuka chii oko ni kivi ku ja jajani kuu va´a yuka te kuu iii lechuga kakaodda yuga chi’ ja’a yuga vist uu yoo, ñni’ yoo ja’a, jaja yuga cilantro tu, kulan tru ka kakaoda yuga chi’ ja’a yuga visi uu tu ku yoo ja’a, ja´a yuga te, yaga te kuja kikada.